Amin'ny alalan'ny rivotro rivotro mitsoka <hesitation> mitsoka rivotro zany izy e mangala maloto alainy de <noise> alainy de igny ny fomba ahafahan'ny aspiratera mangala loto.